A waati we biñaŋ ma ngi yo yaa júɓudin bjéeŋ. Júɓudin bjéeŋ we ndu ujiiŋi bjéeŋ ma, bjéeŋ ma ɓéŧa haan, han bindan haarra, ndi bhaar we wéeti uhúmti maalu wiindi ma ulunɓa usów. Unan liiga, unliiga wi han mbatu ma doos, utúm sosole, utúm glimbire we fan gí mbatu wi ma húrin yaa, wi súm ndaani.